لو يوم من الأيام قالوا لي تكون ممثل مشهور أو إنك تكون مؤلف مشهور، باختار إني أكون ممثل مشهور طبعا لأن الممثل مجرد ما يطلع فيلم أو اثنين مرة يكون مشهور كل الناس تعرف شكله، لكن المؤلف لو ألف مئة كتاب أو ألف أي شي الناس قرتها عادي لكن ما حد بيعرف شكلة ما بيكون مشهور كثير.